Yaa suvaa sichiyoi ntiuxii yaa sukuachiiri ra taa ntii ikaa chinuii kisii loo ra xiaa chinu'u kuei tikuii ra ikaa tajai mi kuñu ntiuxiva, tantii kunuaa chiyoa tayaa kutonio mii kuñuka taa xaa va'a, xaa vitaa mi kuñuka tantii ikaa vituu sakanao ixii, tantii ikara ta kunuu loo tukua chioara taxaa <noise> kotontoso mii tia'a ta xaa u'uvara kuvaa yiu'uo kuxioo vituu ika yaa tavio yia'a nuju xi'iyo an loo yia'a kua'a ka'ava loo yia'a ntukuva, xia'a uuvava, kisk kavao yaa xi'i mi yaa in kavaanuo mi yia'a kaava ika sukasua nuju xi'iyo kava ntikoa licuadorava, un ntikotukuoa xi'i yaa yo'osova un taa ntii ikara chi takuu mia kutoun kuxiun xiiya a moleva nta kuaa kutoun kuxiun su yaa ki- xini keei kumi ya tia'a ntuva'a kumira kai xa'a ikava, ikara sixixio xi'i, sixixioa nta ñaa'a a nta ña'a ntukuo sixixiaoa ika tajaao mi tiaaka xi'i mii- xi tia'a ntiuyii kava, ta xaa va'ara, kunuu loo tukura ika chiiyora ra chii tanaa chiyoraka ra sakantiaao xi'ira chi ya yo'o xikoo chiñaa yia'a, taku chiiyo loora ra tanuu loo mi ya xiiko yia'a kara ta'a xaa va'ara ra kotoo ntoso tukuora, taa xaa vaara a taa kumani loo tuku ixii ra chikaa loo tukuo ixii ra ika yaa vaa ixii tufio, ika ko'o kiio minuu, chikao minuu xiira tantii ika ta xaa va'a, mi- xaa va'a mi yaa minuka xaa xinio yaa nintuuva loo tuku mi minuu ka xi'ira ra saara vituu kuniiora.